יא, זייער אסאך מענטשן <hesitation> טוען זאכן אפילו זיי גייען נישט ווערן צוריקבאצאלט. וואלונטירן, <hesitation> מענטשן וואס ארבעטן פאר א וואלונטיר הצלה, אדער פייער- <hesitation> פייערלעשער, וואס זיי ארבעטן און זיי באקומען נישט צוריק באצאלט, אדער סתם מענטשן וואס טוען חסד. זיי טוען זאכן וואס איז <hesitation> סתם א חסד און זיי באקומען גארנישט סאו ס'איז יא מעגליך אז א מענטש זאל טון סתם צו טון גוט פאר די וועלט.